Payshanba menga ish jarayonining oxiriga yaqinlashish va kelgusi dam olish kunlariga tayyorgarlik bilan bog'liq. Bu kun ko'pchilik uchun haftaning oxiri va o'z maqsadlariga erishish imkoniyatidir.